Desde juevi gudxí radiáhara shpuininraa bwín záa tin rdzóhobah ñí´yic par gahca chúhu shí gaúrabah garáh guéhl mandadu, ya garáh guéhl dxí mandadu. rdzíyih gáh eh lác rah gunáhyin, rúhutarabah tin este par chúhu guéhtah, shírinrabah ya lác rah bwín ndxhíun desde rdzíyih rdzohobalorabah. ráchxi cuchi rachxí gun rachxí tin lác mah náha shca shcanahara bwín dxhíu, ya gunáhc chin chalóho gutáharabah núhunrabah snúhunrabah guíguihn par. gushírihinrabah juntamente cun bwín ndxhíunraa nin cayúhun mandadu ya chin chalóho gachxí shgui´dxa yin rabah horchxí chúhurabah. dxíuyih buehla dxíuyih, gáhayih stóhora gun gáyih stóhora cuchi dxíuyihn desde gudxí tin par gahcan preparar, par garáh guéhlayi, náhalan listu. ya bwín gunáhyinraa dzichxí gahcah guhunrabah shí gushirihinrabah guhinrabah shí gaú dxúhirabah bah ríhirabah, ya bwín nin nahpa fiestachxí nahpa. que rdzúhubah al tanto tin dxíehe shpahanbah dxiéhe ya tin galdah gudxí réhe shpuhin núhubi riagah ñíhi lohoraa bwín nin náha nin gahca padrino, tin dxiáhanrabah tuhbi acuerdo shóhor chéheerabah depende de shóhor chúhu midshí dzichxpi gahca spahaldarabah riáha yíhdzi nin náhara gudzáhan. tin riagah ñíhirabah lóhorabah shór núhu midshí shóhor gu Dzéherabah shóhor guiriahrabah gadxéhetih ya tin garáh guéhla rdzíyih gah dzíchxi gahcah shpwinrah bwín záa nin guaguihinrabah invitar pues nahpa que radzín gahrabah. tin guhutarabah ya lac rah bwínin núhubirah núbin báyihraa pues lac raabih guhunragabi preparar par chehérabih midshí, rúhun bisho´dza rúhun taýih lac rahbih. shcáha rabih arras, shcáha rabih ñílli, eh shcáha rabih, nin náha este anillo tin par láyichxi rchináharabih delante de lóho dhxiózaa ya chin chalóho midshí. chí chxí shbuihi shnéhedza rabih cun láha padrinu rugapah dhxiózaa shmáha dxápachxi cun shmáha nubuchxi lác raabih richxí rah carabahan báyih, rah caraba láhan. guido´, per tuh b´win guhla néhe lac rahbah, ya tin chin gudziáhrabi yíhdzirahbi horchxi gaúrahbi, gaú dshúhirahbi gaú palomarabih en lo que gah shpuhinragah, bwín. záayin rdziáhatin dzichxí gadza gudaú dshúyirabah chxí chxí guiriáha spahaldarabah chenérabah cun muscah chehecarabah lác rah gudzáhan, nin náha shmáha dxápahn báyih. ya pues lac rahbah pues nahnrabah dzigah náha shcostumbrenuh dzéhe neherabah regalo o shgadarabah platuhraa, tazaraa, nin chxí dzi nahparabah de voluntad. Nah par rianehe ragabahn ya nichxí shñíhi bwín dzéherabah guéhel gudzáhan, ya hor gadzíhinrabah dzéherabah láyih chxí astáh núhu bodachxí. richxí lo primero que nin ruhunrabah náha riéheta shtrashtarabah rbuedzarabah rietah gadxéhe tih nin dzeneheraba ya chichxí shgapa dhxiózaa lazárabah. shdidxí gadxé tih shbuihi shnéhedza rahbah rdídxi gadxétih shfamilia nin náha noviochxi par shgapa dhxiózaa lác rahbah rah carabah sagúhla. ráhcarabah ya chin chalóhon chxí chxí riáha bendición chin chalóh riá bendición yíhca mazcáhyichxi chxí chxí rdzalóho shdxíarabah nin náha jarabe. eh rdxiárabah binechu rcáha rueda binechu ya chin chalóhoyin chxí chxí yih cuihi shnéhedzarabah cuihi shplatuhrabah gaúrabah guicahrabah chocolate cun rosca. chxí chxí orchxí gudzéhe shihrín, gaúrabah ya tin chin chalóh gaúrabah núhurabah riáhan rabah núhuradzabah radichirabah bah rihirabah por para. hor comida ya shpuihinraa bwín dzáayinraa chalóho gahca shihrín, chalóho gahca chxí chxí gah bah rihiragabah riyúhun ralagahbah preparar par. rahcala gah dhxín dóh, dhxín dóh raúrabah gudxí muer dxí muer dxíchxi gahcah chi chxí gahca rahca gadxétih nin náha tuh programa social para lac rah. novios. Ehh rahca a la víbora, rahca vals, luegu láha dxápan báyih ruláhabi shrámobih, ruláhabi rdxía rahbi, rdxíaraa bwín orca lahchxí rdzóhobalo fiesta, ya los demásdzi núhura bwínin ni ay riohba gahcarabah divertir porque pues nahpa que dzóhobalagah ñi´yih, nahpa que dzóhobalagah, lac rabah ridxíbilagah. trashta, ba ridxibirahbah ay rióhoban horchxí guhunrabah gan ya astáh horchxí dzidza cue´dza grupo horchxí radichidzagah ya tin garáh guéhla nahpa que. natéheruh lahga chéhesterabah tin dxiehetulagah par gahca chúhu guéhta este, par gushírihira lahgah bah, bay dxaapan báyih nahpa que rialagahbih. yíhdzi padrino láhayi chxí réherabih, garáh guéhelah, eh riarabih del chéherbih guido´, buel ay chéheruh rabih buel baychxí dziagah néhe muscah. lac rahbih astáh núhu záa ya láyichxi pues hora si que muer gadzíhinrabih eh dzichxí gahcah gugaoah dhxiózaarabah lac rahbah chxí chxí gudzú ndxíbirabih. guicáha rahbi bendición, guicáharabih gabihrabah shá cuirahbi cuíh dzácarahbi ay cuihi dxíndxirabih ya chxí chxí riá lóhon chxí chxí rialagah bendición yíhca. tuh mazcáhyi tuh cerveza tuhbi refrescun ya chxí chxí dzalóho chxídzi rabahan nichxídzi nahpa voluntad guéhen ya núhu bwín pues aydza réherabah pues aydza. ruhunrabah Juezi lac bah ya de layichxí, pues hora si que rdzóhobalo bahyi dzigah rohopa dxí ayruh náhan dzigah muer dxí si no que ya levelah náhan ya ehh gudxíaruh náhan. pero pues dzigah bwíninrah nin nahpa záa chxí cayuhun organizar záachxí, cayuhun organizar záachxí, dzichxí gahca dificil náhan par lac rabah porque dzichxí gahca shguihin. rabah eh par gahca comida ya nicla ya depende de lac rah bah pues hora si que del shguhurabah buehldxiée gun o láharabah o calduh buehl gun shí nin nahpara chxídzibah voluntad. pero nicxhí rahca tubi bwín nin náha nin ay dxínhinñih, porque chin núhu dxính bwín duminguchxí segundi día chxí ruhunrabahn tomar bautizo shtéhen dxínhrabah ya si delah. biñíningah roba ñizah pues dzichxí gahca yíhdzi padrino réhe biñínin par riahbi lahan guido´, shcáhabi sacramento chxí ra ripuhbi lóho shnés dhxiózaa ruhun ta´yih. bisho´dza lac bih ya galdah gudxí pues dzichxí gahca pastel delah guróhobah ñizahbih eh riú dulceros, fiestagah rah biñíhinin casi biñíhinin más rahca cuenta dzigah dzi. gucah cuentarah dxápan báhyih muer dxí dzichxí dzi rahca cuenta biñínin ropah dxí sfiestabih ya richxí chxídzi gahca riú shbuirah grupo shbuirah muscah Shbuirah eh riáh riahnehe lac rabih par rahca gah gadza tambien riúh rahca animar fiesta chxí shdxiáhara bih shdxáac shchxiáha náharabih shdxáac ya garáh guéhla rióhon. dxí ruhunrurabahn pero ya dzá dxiáha lah porque eh núhurabah ayruh riá rabah rióhon dxí per riágahcah shpuhinraa núhubi riáha téhec lác gudzáhan pero ninchxí dzi nahpa. voluntad richxí riahrabah ya ayruh ruhun obligar lazárabah casi madrinara dzí, padrinurazi nichxí madzi eh riahrabah riatéherabah tin lac rabah acompañar. ya chin gahca mas tuh shmáhan bachináharabih chxí chxí riaganeh ragabah shpuidxirah nin náharah madrina dxápaa nin gucah shmadrina de bautizonbih eh náha shcostumbrenuh. rdzírabah dxíhin o ropero ah riáha shpuidxi rahbah depende de shícah gudzírabah nin náha gadxé madrina de bautizo, madrina de comunión, madrina de confirmación,. gadxiohnarabah racahrabah buidxi pero ríh a va depender de shfamilia núhubih nin náha nin bachináha ya la´yihchxí richxí chxídzi ria lóhon.